Audi je lambu handi be sora dum be chede duddum ngam do nafa ha bandu bo do bedda njamu. remugo Audi mai chaddum do hosa wakkati hidde benda yotta nyamugo be sorugo ha lumo.